شیونگ کریم اک خاص طرح دی کریم ہوندی ہے جو مرداں اتے کجھ عورتاں ولوں شیونگ دوران ورتی جاندی ہے۔ اس دا مکھی مقصد شیونگ دوران چمڑی نوں سُرَکھِت رکھنا اتے شیونگ نوں آسان بنانا ہے۔ جدوں اسی ریزر نال بال کٹ دے ہاں تاں چمڑی تے کٹ یا زخم آ سکدے ہن، تے شیونگ کریم ایہ مسئلہ گھٹ کر دیندی ہے۔ کریم چمڑی تے اک پتلا پرت بنا دیندی ہے، لبریکیٹ کر دیندی ہے، جس نال ریزر سوکھے طریقے نال بال کٹن دی سہولت دے دیندی ہے۔ اس نال چمڑی تے خراشاں تے زخم گھٹ جاندے ہن۔ شیونگ کریم بالاں نوں نرم وی کر دیندی ہے، جس نال سخت بال نرم ہو جاندے ہن تے انہاں دی کٹنگ آسان ہو جاندی ہے۔ اس دے علاوہ، ایہ چمڑی نوں ہائڈریٹ رکھن وچ مدد دے دیندی ہے؛ صرف پانی نال شیونگ کرنے نال چمڑی سُک سکدی ہے تے خارش یا جلَن دا خطرہ ودھ سکدا ہے۔